Haffarsath jiraah haffarsa khun aina birr jirah won akha hafarsaa yaani akha sagale hafarsan hafarfethe yaani midhan shenga khan yaani midhan khun hafarsenin midhan choleathif khaa hamma gargar jibisenin dhub Mal inn akhas gargar jebhu ath khaabanii wonn akha haboa khaa khola aaa midhakun kas fudhen sunn kasa futhee gharan gesithe khuninen gharan ghesitha. dhub akhasin gargar hafarfetheni